Anga lo yo, yome ripka vam ngkin mo inie ma sona pu tanga lo bale vli sona ro bung per sona pu na long ne nobung koma ma oi kone ma ne ngkin ana. Pe robung koma ma oi kone ma ne ngkin ana sona ntonga sona posie na pu na ro bulme na hapang lon sona nir na karing ni. Sona karing bulme pisa sona nir na posie aunga yo sona rone, yo sona rone menenga to ne unia van pe sona karing bulme ma, sona karing ni pisa sona vitir molon. Sogene na rone niugo sona ro niu na pidi naro nekone na pidi sona to nema niu sona ka e he na pose. Niu son nin era yo sona ro labuhe na sona posie anunga ma niu pe soni, niu son nin anga van, nin anga van ena per son nim sie ma, sene nim sie anga lo puasi min yo me long huam mo inie nga mo posie anga lo nghum. Sona nir na vanon ma sona pu mo ko e he sona tonga na poi na tong hum ma ne ngkin ani. Sapo na nebu ai ero sona ntonga na hoti anga yo to gere ta rang nel me molon ma sana puna hoti pisa na nghum si rdun sona nir sona konghum ma. Sona kong hum ena sona posie ausi sona kin e ula ta vadi molong hum ena pe ta pu ta viri tan tonga horek tan tanga ta pin de yo sona ping hum pe sana nahe di lon. Yo me long huam mo inie mo alo pukana memsie pasing oh sen te neutol ohke. Bung home na songgua gua ngkin anini, anini buop ke tinie ke ti ro iteng ena na ke vanging vanging kem mi tin tonga kem miti tol anga lo labuhe ke tinie ke pu ke vanging, vanging ngkin yo me repkani mo mom rie ang me msie pasing ke ka mui mo gua ber a koble niu.